Ka eteke ejiri Bendeghe na etun ejiri chen nji tik etopid nji tik eyan uwud ka eteke ejiri Bendeghe ebu ekune ejene ekad nji nor Bendeghe ere tik ayonge awuna asop abona agunghe tik ayonge anarum anakuwe ana abon nchio aki yonge eron akikun ejen ekad nji mfe kajena ejum nji nor eba ka eteke ejiri Bendeghe anoge eba ano ebokun tose je efak njim oje ebiri njim enjie ejak ochi mba njim ejak anor ochi ochi anonghe ejak anoe ochi cohi na nongho oyugim ekiba ka ejage Bendeghe ekum ekiba ka eteke Bendeghe eyin mbi mfe mbibe nka mbi nye ekanogho je ka eteke Bendeghe bijie ka eteke Bendeghe tetue ebor nyor ebase nji ekpere wac ofu bak ering ne ebae ka etek Bendeghe nji mme nkayuk kajena otake eti mbi atem anne atawud otake eti mbi wae oyuka fene mbae monyor mmon nyene owa atak uwa eti wae ojene ka ejene ekad nase tik etop tik ebak na ojebambinghe ka ekpin eja ǝnhh ebu e joer ka mbanyi afanor okiyin se etek ejiri Bendeghe ekiyonghe mba akidab ekiyonghe mbi wae mfone okayin kpe kpe ndem Kpe nteme nne akaba basuka ke kpe ke enonghe ebune se bayin nji ejak ochi wae mfone nyor ojene ekad ejen njinor wae mfone wae okiyin se ka otake eti abi afarno okiyin se mbin ekiyonghe na ka etek ejiri Bendeghe agunoo akpoba nyor agunar akiba onor ekijor na ojebambinghi ka eteke Bendeghe anne cheng Bendeghe fene mfa obiri ka nsi tum cheng chen Bendeghe na afanghe achinghe ntuke nyi ngana Bendeghe na afanga achinghe nchere atu, oba fene ka etek Bendeghe ekpi abone asop na ahh ayunghe nkachere kpe na ma akpor okpor ma anyine oyine ekpin ma areh ka ngum etum eti eti areha ngor anor ane ayin fene akad na abor akano se ayonghe ojebambinghe mbi abor erese abor fene akacha njim ebu kpe ayina Bendeghe nkakeme se ayobing ntek asi ebai esir nja bochighi kpe na eteke Bendeghe oba ka cocoa efon eri jid ekajoer se nde na mme eyine nde ka nchimi mba eni mm ana rum asa se areh asir ma areh ajak mbaochi asika asi asir ma mme nde nyuga ekpe anor abor ere achore ekpe na cocoa nyi aa anyi cocoa nyi ebonga ka eteke Bendeghe Magar abor akumi ken asora abor amenghe se Bendaghe ere na abonga cocoa ati akaga Bendeghe na <hesitation> ayiya cocoa Bendeghe na afone cocoa anne ereh ere anor ke etere akabe ntik asiebik mme nyuk abor na tung ame jarr na ambid jarr so eyiri wure ekpatime ojebambinghe ebu wud ma ere abor ncha na arum eku ekui ere ka nsi je abon nche ma anarum ma areh na nkim ayi ekwue je asum afon mba cocoa abek endik kaye baye obe ekiru afarno nti mi nkiru afarno akpe ebu nsi areh je abe kpe ekidu afor ejoer fene nontek matad chonge ebari wa aaboki ebiri ngonor okiyin se abor aka gbanghe ofon cocoa bere afona akpe na abe and ekijoer njum ojebambinghe ebu tik ehn kin ejene ejene nji mfana Okiyin se kpe nsi Bendeghe nyi akafon akpe ka Bendeghe nsi Bendeghe kpe nefin ayuk se Bendeghe fene akiye akpe ka eteke Bendeghe ndima ndim kpe ngum etum nyi ngana nyio akafone akpe nyere kor nyere se aah afone cocoa je ajio ochi fene na kpe bem and ebua aji aji ochi ayima anor emefiri tik eba ka eteke aji afarno den magor obanbibi de emageonyera atamaah atem ma akakune ejane ejene ekad nji na tik ebak na ojebambinghe ka ndipe-nju nyi abor wud tik eyine eyogim ka eteke ejid Bendeghe ntima afono